Une nukuhuswari asana ama- amavazi akavisilamu, mavisilamu swala vunonu sana, ila nandinokudini nokuswala amavazi akavene kisitili sana tena vononu, ila nani nokuhuva ndive ndihami idini ndive muislamu ahaha! <noise> amavazi akavene nasuale. <noise> Amavazi akavene unaswale vinokera sana, ila tu! ukuva kwasabu idini javene jinamashariti akajabu ajabu ila ki- kiveseke, amashariti akavene sio magumu undendebia hata kuvisilamu amavazi akavene kinokira sana tu! afu kira munu um- umunu jojoni ulunyari umbile livivi linonu, anaswale imwenda igyakisilamu kikunokera sana tena sana <noise> ila tuise pokuidini syavene sila syungumu, koo ndoivo amavazi akakisilamu manonu natena ndishauri hata avana viswale vu- vutumbu kounzi sio lunonu bora ukuswari sinu kama sila, kuswali lidera, kuswari lijoho, kuswari likanzu, uswari lili, utandio kuutwe aaha! unokira lakini sio ukuswari isisuluvari siibana. Uswarili kwanda kibana, uswarili inyake tuntuki twibana bana umana nakukija chumda kune, koo kuswala amabo akahisilamu une ninokwa sana.